<noise> to ni mi suboto duɓol wone latoto nder duɓi an keddi di fa <noise> nde mayammi fu, <noise> gonda mi subo duɓu latingol dubu hakkunde to latide cappande jewego yawa cappande giɗɗi.ban <noise> ɗun tawete sembe an wardi, hakkilo an joɗaake, e mi anndi ko fotata e mi anndi ko torrata an du, mi yii ko hewi e gurna an mi yii ɓengu, <noise> mi doggi, mo doogi nder saje de mi yii ɗun. mi annditi <noise> kule ɗe kuno yehirta, hannde mi hokki e duɓul an cappanɗe jewego ɗun yari cappande jeweɗiɗi hakkilo an fu e fofi,